Yo fanka nthigui rekheηa wotina a guébé gnani, i gobo gnani bawoni diamanen thiaré remou, a ya na npatanta siki di batté, kou do i biréyé laga sirono, a na dagga khalsi mouri a da na ri koudo diamanén thiaré remmu i ga kébé moula i na katta kitta. entreprise ni beni ga diamané nokhoηa a ni déma i ragga senbe nkitta mokho bé, kou do soro béénou ga diamané ké nokho i kha ragui golgnaηundini. bawoni fankaηa a lawa gnana anta gollé créené, kha angana gna anga entreprise ni kou démana a khaga golou bénou créeene ké layi soro kou démana i kha ga rono ké nokho.